Kɨtɨ ñuꞌu ntute ne pues kɨtɨ nákaꞌan ña kōó vi ktɨ sancoó án vi kɨtɨ xáꞌva án vi kɨtɨ nákaꞌan ña dɨvɨn xɨɨ ján vi kɨtɨ xɨɨ jn ne pues kuika i kon ktɨ́ xe xi k ne kuáꞌa ntutente āꞌa tɨ xe kái kon vi kɨtɨ dɨvɨn xɨɨ xɨ ne kuetsi tɨ vi kɨtɨ xáꞌva ne iō tɨ́ɨn naꞌnu tɨ́ ne iō tɨ́ kueti tɨ kɨtɨ̄ nákaꞌan ñ xáka li ntí jan ne pueskutu iní tɨ xe ni ntɨvɨ̄ kái kon kɨtɨ́ vi dɨvɨn kɨtɨ xáka naꞌnu á ne pués n kakai kɨtɨ ne kai kon kɨtɨ́ dve vathi ña te ntó kui tɨkái kon kɨtɨ́ i dɨvɨn dava tɨ ne kɨtɨ ntañú te tkanakaꞌan ña kɨtɨ̄ xáꞌva né pués ntute tɨ nēé kuerká ci te kōꞌo o mí koꞌo o neé téꞌñu n ō ne.